Kulandi ka las di xlatin do kadika dunte do loi in wapa no ka an xnaꞌ diikaꞌ la ata la control loi kitchi nata la xnia lo ti wa dol lo ti wa tilan latado dokara nun miro loi dilan kaila achingwia